Mënyrat më t'mira me u përballë me bullizmin n'shkollë janë edukimi dhe ndërgjegjsimi, mandej krijimi i ni atmosfere t'mirë edhe pozitive n'shkollë, mbështetja emocionale edhe psikologjike për nxansat e bullizum, përfshirja e prindve edhe ndërhyrja e stafit t'shkollës.